Pues zëety ná xcalryenia zëty ny rgwá pues entre zëity gá ni ruul ramá zëity gá zlúa rniné ramá zá ramá, pues nú vez este gánu esté txi rvayázramá rzíhlñ ah pues nixáz ruul rama réh riquy rninu ruul rama pues nii ná pues ni náza zty galzack ni napnuh ree nára th logëx lax núh por que yá de txew este nez-nez lo que es rá ose´h que gëx, gëx ndúah ah, pues stë, queity za rnía dia tega má va, per ueity za ranzázyw ma, gulá péndioos ryenyu láma pur zy fuertias nú ra ztó ra cos ni rieny uh, pues queity riendzack diú lá rama per ré’ah pues ra nii, zá ni ruld ramá rniné ramá zá ramá nugueld rúld ramá reguid ah, pues gulá zëzyaz ruld ramá, gúlá queity rbéz di ramá pues es que rbágýaz ramá nii nú rama, einty val nú gueld tega pues nú vez nlazyas nii nú, pues este ah th ganlaz katëdy ma gulá rchitx ma ní per este zy za zlúa rniné ramá zá ramá entre asi qué nii ni aparte de ni pues pát riun gá rama zéhny loo zá rámá, txi ná za ni rzëdy ra má ztoo ruh per ni za máru gy, gúlá este ny ruld ráma ni ná za ny rniné ramá zá ramá.